Puisi galóh ndxiuh bwaluh bah, guidhxidhxi neluh bahtin dian guh shca´dzi bah yíc, tinluh gicahba yíc, pero delah lác bah nadxa´bah nahbah. shá guica´chxiluh bah, nahpa que huhu guidhxidhxi neluh bah tinluh huhu, gacahbah guchina´luh bah, tin chúhu dxíntu guhntu formar, tuh familia,. guhntuh dzichxí náha chin shca´bwín bwín née guica´luh bah gunh gunhlu dxíigahba para toda la vida, ay par tuhbi dxí dxi chiopa dxí guicahluh bah. pues dxióoc sha´bah novia, dxióoc sha´bah novio. dzu´cha´yih rahba che´rahba láhan guido´ chuhu midshi, guhun bisho´dza midshi, che´rah bwín, che´rah. este riu´rah madrina, de, de cojín, de anillo, o de arra, riú padrinu de velación, riú, ya chin chalóh guchina´rahba, chxí chxí garée bah ruá guido´. gulda néh musca´ lác bah bay dziá rahbah ruá yídzirahba, ya chxí chxí guiréh shmáha novia cherahba guel gudza´han, guahrabah regalo guahrabah, dze téhe musca. lác rahba, chin gadzín rahba ruá yídzi huhu novio chxí chxí gudxia néec rahba regalo chxí chxí huhu cuirahba gaúrahba bachxí Mhuhu guyá loho chin chaalóho gadzin rahba gaurahba, guerahba chocolate dxé cun rosca cun, chxí chxí yi gaú rahba comida cun guéhta, chxí chxí. dzobaloh gue´rahbah, chxí chxí chxí lulchxímah bay gudxiah rahba pues rdziyi muer dxí ruhunrahba higadito dshé, shihrín láhan dshé, shihrín, ya. nin náhluh gudxí ruhunrahba dhxín dóh, ya mhuhu mashru gudxí che´rahba chega dxírahba dulza, chega dxírahba este, trashta rudza´rahba, chxí chxí gudxia´rahaba. guica´ jarabe, guica´dxíi rueda, guica´dxíi, gudxí ya chichxí dzobahloh baile guldarah grupo gulda, bachxí riga dxiah rahba hasta guéhla. cuedzan, lác, lac fiestaba gudidxichxí, pues chin dze´luh guel gudzáhan, dzíluh regalo, nuhurahba ruarahba este, tuh juegu perola, nuhrahba ruarahba tuh juegu. taza, nuhrahba ruarahba platu, ruarahba este, tuhbi tortillera, tuh ropero, tuhbi estufa, tuhbi este, refrigerador, sillón raa nin náhluh, o este yáha shilliraa. mueh´dsha raa garalootih ruahra shca´rah nin ruchi naha <hesitation> hasta maquina hasta rudiꞌhirabah rzcara bwín o mueyí'sa o dirabah rzcara bwín. chín ruchinarah bwín <hesitation> shicaru nichxí rudiraba peltrera garalóhti rudiꞌhirabah. rzcaha bwín dxihn, dxídzi <hesitation> yahgaxiiyi'ca garaló rudirabah rzcara bwín.